أفضل طريقة لإلي لأبدأ يومي هي إني اصلي فرض ربي أول شيء. <hesitation> تليها ال- القهوة أوف يا القهوة. ما فيني ركز- ما فيني ركز بلاها. أهم شيء عندي القهوة. يا نتقهوى بس خلاص اليوم بدأ و بدأ بداية الحمد لله مستانسة وبداية وايد روعة.